yeme yɛrɛ miyɛ hemɛ minibe watinɛ ho tonunɛ ame ma'o mina ma tete ho'a tele tra tele travail ho tele travail o wu'a wati'o watinɛ a'o sɛ'o tonu a'o wari iwa li'o compte ti bancaire ri o tunuso ɲon'on wo mana an ji tele travail nɛ'a très sur unyi wu'a wati'o watinɛ an hu'o sɛ'i tonu ha'i hu'a mati'o watinɛ an vɛ le'i in wari a ɲana un ma'o tonunɛ nɛbe yɛrɛbe bɛsin mɛna ho tonunɛ pression miwa awe fe hu'o owe hu'o puna a yɛrɛ dada bɛvo don a'o tete travail benɛ in tena te masɛ wati'o watinɛ besina a u'a libre kwa